<hesitation> mbeya mɛn irherha arherha ri tsi ugarh ufui ukpai mbɔ yisa ngã “sabulu” ri dũmɛ̃n mɛn yisa nga tɔ itser nggu na nga ufu ubin kutsu ngo ba nyanga nga kpanga nu ame nyanga utoma nga kpanga nuku ame ngɔ nya nga ka idze fu ufuu aweya nu ugarh akrharha ugarh kpu ingbashiya, ngo ku ufu sorhi iyorh ngɔ mɛn ki rarhe mɛn gu mbɔ ge <hesitation> akwei abɔ irhirhe anyanga ge fu <hesitation> ashiya nu amfani nu nyaku usoso, uwɔ nga ba zi isohi iyorh, nga ba shiya nu rhu soso nga wu rhu ufu kee nga gɛ iyorh nga isi itɛnge ama nu mɛn ki varhu varhe mi nya mbɔ agɔr agɛ ashiya usoso nga ni tsuwe arhim ni iyorh unerha mbee dzowu kũ mbi imangmang uge <hesitation> bɛn unerhwi kani sorhi iyorha ngu fu ngo ba dzowu ko ivang ku ndirh ngɔ nya uvurh iyorh nga kini idzi dzipa nya abɔ irherhe awu abika firha Mbɔ kũ fu, isorhi yorh ngu fu nya iyorh mbɔ itirhi titen tirhi titen, nya iyorh mbɔ tirhi rhirhang si ngɔrh mum ngɔ ga ngɔ zi goi uffu wurhuwi kani fife ubvurh iyorh nerha ii uborh <hesitation> uben ubvurh wurhuwi nerha ki ku asorhi iyorha aweya nu ugarh abo irhirhe age mbɔ sisaka sorhimbo iyorh mbɔ ngau ubvurh nggu ufu to, uwuha awu gbigba igba ubin kutsu awu ufu harɔ za soiwe arhima, ufuharɔ nga za sorhe arhima, ufuharɔ ngɔ ku ngo ba sorhi iyorh ngo uku ufu, ngoi nggungu iyorh ngo ki ba iker, iyorh ngo ki furhi ba ngoi nggungo igango ma gu mbo za shorhanga na nanga ko. awurhi nyaku unerhwi mbɔ ka bow nga tsuku gborh uzi ivang mbo ka shoranga nga nga gu itɛnamen na gu ikerh iyorh nga tsi rhuwa tɔ awurhimiha nggu unerhwi ka ku fu asorhiyorh nga gu iyorh nga iteitenange nga gu amenanga idiorh nga gu ikerh nga ifurhi biba Uvaa ikei, umen kũ ufu kũ sorh atorhamɛn kina ideba akwei aborhabo mi ki deba nge mɛndi nyanga gɛ ba ufu nu pfunga, ngo tsim atorhango irherhɛ ru tsim daa atorha dzurh arhim ngo ku se bina sorh? Uwɔ irhirhe ashiya nu ubin kpi nga ka ikorhe umɛn ba bei nyha ugarh ufu, mɛn nya <hesitation> ahwɛkaci ngɔ nya abɔ irhirhe agwembo ka igorha agwerha oooo ajar uzuru abɔ, gha boi aarh atsei ka barha rha atorhambɔ uwɔ ngɔ sorh ooo dzuka, dzuka, dzuka, dzuka har atorha avarh arhima kpeke idzidze bɔr abɔ ngɔ ba nyangu ufu, ngo ni tsu ufu ngɔ kpu nya arhima kpa dzu dze atsei ha ma katamɔme ngo bani tsu fu, ngo kpu nya arhim atseisa kpurha dzudze nyeya tsu uben unerha nga ba sorh atorho ashiya nu fu kpurha nya akwei atorha sitenke atorha kɔ ma ngo ta nyanga ggu mbɔ si sorh mbɔ ake Amaa bɛn nerha ka tɔi tser nggu ufu nga dzowuka imangmang de cewa ugarh fu ri asorh atorho ashiya ku ndirh si e nyanga ugarh ufu utomungo nggu ugarh ubinkpɔ, mi ba sei rhi <hesitation> rhi mani korhu tunani ivang iyɔɔ nge tɔ, atesmɛn abirabe abi ishaa birhabe kasi hweng mbo fu ani gurhe guse? Ngo nya uwɔ irhirhe za jang atorhanga, jang atorhanga atorho ka faa nga za jang jang akwerh nifa har atorha abvaba nga gɛ nga ni sorh na arhima akpɛ ke idze amaa irhirha ufu kaba yika nga mɛn mɛn sivi jang mɛn atorho ra aze ai sivi jang men atorho zimen ni faa zi jang abo akperh ake nyamen ugarh ufu nu kpo utarh kuma, ufu aweya isorh atubin isorh atubin ivang iyoo ngo sorh atubina asi dzeke, atsei ba tam ra atubin ako ma nga sorh ake kesi dzeke bɔrh, ngɔ ba nyango fu tsukɔ, ngo ni tsu ufu nggu atsei asi gbubumbo nga ba bangu nga unya atsei adze ka nying ngɔ ba bei virhi, ngɔ viru nyangu utubin wuruwi mbo ka tsu atsei ka barha

Ufu ha rhɔ ngã za tɔke afome awe akirake <hesitation> ki tsu atsei rha nɔ ngge ki yata. so mɛn ba rhi mɛn ugarh ufu mɛn si de varhi ma mɛn ufu uwurhu ugarh karharha ufu ayikamɛn, ufu nga toma tsu isisermen nggu itɔ itserh mɛn akɔ <hesitation> asi va ghonga siva ghonga ngo nya uwo irhirhe nga ki nyangi isorh atorho nga nyanga numa nyin nga si sorh atorha manga aman ufu kaba ngɔ uwɔ irhirhe deke itsu ngɔ arhima kpa dzudze <hesitation> mi yitu lokaci werhuwi itsi awɔkaci ngɔ nhya amaeri arhim rhi tsi awɔkaci mbo asorh oooo ra gɔka shaba amɛka mani tsu ngɔ arhima kpɛrɛ dze amaa uwɔɔ irherhe akwei fu wurhuwi kai sorh amaderi rhi tsi nga kpura suso aso ka nyin ngeha itsu cere ngo nya angwekaci va shimbo rhi irharht itsi <hesitation> ki rhirhe ubin kutsu akwei fu wurhuwi ka dɛ sorh anan akiya dzeke Sorh irharhra idze ngge to mɛn nya mbɔ ka <hesitation> rhi ikerh iyorh nerha iki shɔi ngge men sivi nimen iferh imang akarharha gɛ nu mɛn nɛti tsi men nu iri irhayi yiha akwei irherhi irorh kama nenye ngge ba ighong unerba nu lokaciya ngo nya mbo kaza irhi, dirhi, dirhi, dirhi aza bei ubin kpɔ ghori ikpe nye ha dirh inpenya ooo azirh asuta rhi yorh nerha mbɔ <hesitation> bei i kpurh kpi mbɔ ka ikorhe borh icerhe <noise> irharhi ikpenye ngge ba ighong unerha akwei fu wurhuwi mbo ka igorh ngɔ gɛ ngo zi goi ngɔ ba za gosho sorhi yorh ngɔ unuma nyin, num vaa kpu nya ikpenya ikpe ka nyin sivu hwangɔ uverh ngɔ si hwa ngɔ agɔu ba utu ha nga ferhe ikpenyɛ on akwei agɔu akirhake mbɔ ka ts mɔ so men mba nya mɛn utu amɛna yika mɛn akarharha birabɛ mbɔ kasi nyãmbo ugarh ufu irhirhe